انا مدابية اكون يعني رياضي مشهور احسن من اكون يعني فنان مشهور <hesitation> الرياضي المشهور يكون له صحة جيدة ويكون له يعني محبين اكتر ويكون له يعني جسم سليم ولياقة بدنية عالية احسن من ان تكون فنان لان الفنان لديك الشهرة فقط